Japan nineni ada ishian biria ada dursanii gamachua lazima gamada iyo heshimane hifedeni amineni grupuneni wogafete wonwolba wolbarsiseni akii namwolba. shida isa tatuamtu aminenii wonii dunianeni mayeden nature nenii wo heshima isa itkanenu yedeni iyo soma iyo dinineni dini.ishianii ishin tuzimif iyo bujizim yeden